Artu ngaɗa tew maa suddaangu e huunde feere, koo kuma tumbaa tew ngun nder goɗɗum ndesaango ngu neeɓa to nder to ɗum nanngi ma ndesaa ngu har ngu waɗa malamalleeje